अ जन्ग्नि कत्रिऔ रेन्त् <hesitation> बुन्ग्नु ṭहन्गुप्ल, रेन्त गबन्ग्-गबन्ग्र क्सुन्ग्नि रेन्त् ṭहये, जय्ग लए जय्ग रेन्त् फ्र सुलबे ṭहये। अ <hesitation> नो लन नि नो रेन्त् फ्र गुबुन्-गुबुन् ṭहये। अ फ्लेतौ <hesitation> रुन्ग् रेन्त् लन ṭहन्गुप <hesitation> तेन् थोउसन्द् त्वेल्वे थोउसन्द् रे ṭहये। अ प्स नो लयप्ल पक नि प्स नो लयप्ल दे फिवे थोउसन्द् फ्र ṭहये। अ सिति गेजेर् सिति जये सिति गेजेरौ लयप्ल बेओ रेन्त बर त्रै ṭहये। अ गमि सिन्ग् फ्र लयप्ल रेन्त् फ्र बहए कोन्ग् कोन्ग् ṭहये। भिदिनेव <hesitation> छुदि खतिऔ मोजन्ग्-मोजन्ग् दुकन् होल् मै भि सिति गेजेरौ इफ्रौ रेन्त् फ्र बर त्रै ṭहये। अ गमि जितिन्ग् सिन्ग् गमि गुलि सिन्ग् इफ्रौ रेन्त् फ्र कोन्ग् मे योस्।